Ny fomba fiasan'ny éponge anh, <hesitation> fahazahoako ananjy alongany anh, éponge anh amin'ny am'maha-éponge ananjy zany anh de raha tonga de hoe mitroka rano, de io zany zaigny raha raha ohatra hoe rano tianao ho trohina de apetrakanao akeo ambonin'ny rano igny foagna i éponge anh de izy no mitroka zaigny raha i.